To'a ahirsi gortugal mada awatidum ha derr diyam guldam heɓa awara a itta gasa gasa mai awoitinadum ataa dum ar seto war deli to deli nonnon do se awarta awannadum kala spices ayidipat.